Sisy lalàgna mametry tsy <laughs> fignanà-kegna aloha fa arakaraky ilay olo avao hoe isafidy i sy hihigna ve izy satria izy marary na ohatry koa hoe arakaraky fahasalamagny, de arakaraky ny eh sasagny koa misafidy ny hihignana avao raha mahavoavidy <noise> fa misy koa i sasagny sy mihigna mihisy satria sy mahavoavidy hegna.